पेंग्विन जो ची वो बरफ वाला इलाका माँ रंड वे जन बरफ खुड्डन खुड्डन और गद्दा बनूंड़ां और गद्दा भीतर क्या होन्दु वो अफु ते वे माँ भेथी जांद आने की जु जु बरफ होन्दी जो तापमान होन्दु वे माँ वो गरम होन्दु जन हम इग्लू घर बनौन्दा इग्लू भेटरर वे वे भर बैठी कोई हवा नई औंदी वे गर्मी बनी रेंड